بسيطة جدًا أول شي تحط البيظة في جدر فيه ماي وتخليه يغلي، لما يبدأ الماي يغلي تترك فيه البيظة تجريبًا من سبع لين عشر دجايج حسب كيف تحب البيظة، بعدين تطلع البيظة وحطها في ماي بارد عشان توجف الطبخ وتجدر تجشرها بسهولة، وهذي هي الطريجة.